भैया ऐ कपड़ा तो मोला फिट नही होवें। ऐ साइज मोला नही मिले भैया एक बार और देख लेवा। न हो सकत है मोला सही साइज मिल जाए। भैया मोला ऐ कपड़ा मोला बहुत पसंद आइस है। लेकिन मोला सही साइज नही मिले भैया ऐ कपड़ा छोटका लागत हवे।